Omwayenga thuwithemu ebiro musanju. Neryo ebiro musanju ebi, thukatsuka nekyiro ekya kyabalaza, ekyakabiri, ekyakasathu, ekyakani ekyakathanu, nekyamukagha then nekyasandi. Omwabiro ebyosi ebyeyenga ebi, mukabya imuli ekyiro ikyakathanu, ekyiro kyakathanu mukabya imuli inikyo kyiro kyikulhu ekyabasilamu eriramya, bakabya ibakaghenda okwamuzigiti. Ekyiro ekyomukagha, kyikabya kyekyiro ekyabaduventi bakabya ibakaghenda nabu ibakayasaba, ekyiro ekyasandi kyikabya ekyiro kyabapira abakatuliki, nabu bakabya ibakiyasaba okwakyiro ekyu. Nekyiro kya- kya- ekyakasathu, kyikabya inikyiro ekyaba Jehovah's witness. Keghe nekyiro ekyakasathu omwa omwakwezi kyikabya inikyiro ekyeririramya, kyikabya inikyiro ekyeriramya ekyababisaka.